נקטר אליסטזאדה פלקות חית אלקות מא קתרג'עש ואלפלוס תקדר תג'יבה באיי טריקה ב אלקות אלאד'אפי נכדר נתעלם, נסאפר נעיש חייאה מתוואזנה בלא אסתע'גאל, אלפלוס בלא וק כחאל אלכתאב בלא ספחות מאפיה קימה ח'קיקיה, אלקות הואא אלת'רווה אלח'קיקיה לי קטסמהלך תבני אלד'כריא ו אלאחלם.